الناس يقدرون يؤثرون على مصائرهم بشكل كبير من خلال اختياراتهم وأفعالهم. لكن في بعض الأحيان، يكون فيه ظروف أو أحداث خارجة عن إرادتنا تحدد جزء من مصيرنا. العبرة تكمن في كيف نواجه هذه التحديات وكيف نُحسن استغلال الفرص التي تواجهنا لتحقيق أهدافنا.